In Spagna dipende da-a region, e anche drento a-e regioin, che lì ê ciamman "Communitæ Autònome", dipende se còsta, ciaña, montagna. Dapeu gh'é o grande discrimine tra regioin mediterranee e quelle atlantiche. Insomma, un climma vario.